An acïdhö ï lobo na path. Acïdhö ï lobo Buganda ëka anwongo nï köth kï ï lobogï cwe na path, öwëkö kwögï tye na path, cemgï mënë epuro karë kï karë epuro wang arïö, adek ï mwaka acël.

Ee an agwökö cïlïngna ï bank, ceng mökö thon agwökö ï mëna wan ebedo ïë n'ekobo nï bol nï cup ni ënë wan thon ëgwökö cïlïngwa ïë.

Kwan okelo alökalöka na calö ryëkö okelo rïbërë kï döngö lobo okelo thon nöthërë ï kin pacö.

Myero wabed jö na marö lengo ï komwa lengo ï paciwa ëka ka gin mörö tye na rac, two mörö tye na rac ï komwa thwara ëcïdhö öd yath më pïmërë më nwongo köny.

Pol karë thum ka cabït nwongo dök coo wia më cakö ngö n'öpwöyö an dök atïm më ryëmö nïnö nön më tyeko cabït nön dök na tye inyima ni. Ka an atïmö gin nön na calo körë kï körë ka atïmö tin man nök kodiko dök atïmö man diki maca dök atïmö nökënë.

Anyuth më two preca nen nï më acël mërë temperature na mëgë ïdhö ökö malö, lyetho tye, yweo mërë lökërë ökö ëka kwö mërë tëk dökö tëk onyo ï caa më yweo.

Pii na ba eketho yath ïë ka imodho nwongo inwongo two, inwongo two cadö, inwongo thon two cadö na dit n'ecwodo nï dicentry inwongo malaria thon, inwongo two n'ecwodo nï taipod mene kï pii na ba eketho yath ïë.

Gin na bër kï ï agwëra ka jö kïbëc kï ï pacö ënë gwökö jö kï yot kom ëka gwökö dhanö nökënë ni gïnï kï köbö two ï kom jö na komgï yot ëk jö ödöng n'opore.

Pii ïrömö nënö leng ëntö wangwa ba römö nënö kit kudi acëlacël na tye ï pii nön cë bër rwök nï pii na wan emodho yath eketho ïë na mïö pii nön bedo na leng ca onyo etedo pii nön ëk onek kit kudi na tye ï pii.

Kan rac nï pïën obedo gin mörö n'obino ï koma na ba angeo ënë mïö an arïngö ködë ï öd yath pïöpïö.

An arömö gwökö koma na bër kï ï köth kür anwong two del kom kï ruko böng na nwongo umo koma ökö kï duc, catï onyo cwëta na thuno ï ngut cïnga, böngü na thuno naka ïtyëna kï mena uno thon wia

Ka arem më two dwena tye arömö nwongo yath na kweo arem cë amwönyö önyö angwëcö ba abedo abeda onyo abuto abuta kanya acël

Kwan ömïö dhanö obedo kï ngec ï kabedo mërë kï jö na tye ï ngete okelo rïbërë ënë pï manön ömïö dhanö tye ka cër dhanö winyere gïnï

Karë ni yam cön gar, ëntö ï karë ni bodaboda onyo pikipiki kï lëla.

Kwan öjükö can kï para karë kï karë nï an ka pëkö mörö ödïa agöö cim both athïn-na pïën amïö athïn-na ökwanö, athïn oro cïlïng ka cülö cukul ölöa aoro jö onyo agöö cim athïn oro cïlïng ömïö ekobo nï kwan kara bër ka onwongo ba ökwanö onwongo nga könya kï cül.

Ëthïnö anyira më kabedona bara nwongo gïnï mak n'pore na lübërë kï kit na myero gïn öcidh gïnï ködë ï kwan ëka gïn mene thon pol karë nwongo nï akwëdë tye ï kwan rwök. Dong më nënö ecobo pëkö nï ënë nï ëmïö thama pï mak na bër both ëthïnö anyira k'ëwope na röm aröma ï kabedona.

Ëtwërö gwök jükö awol më cem kï pacö kun inwongo ba icemo atata. Kanya ecwodi ïë pe icem atata ëka nge nga na nwongo in ïcamö cem mërë kï nga n'ocwodi ëka kwene n'ecwodi ïë pe ïmar cem atata kelo awol ï komi.

Jö më pacöna marö nywakö thama ï lok kom pwonyere kï dïö cwiny both jö na tye pudi ï cukul nï myero gïn ömëdërë amëda kï kwan ëk kür gin mörö öbal cwinygï.

Kwan ömïa tic, kwan ömïö abedo atëla, kwan okelo lïm ï cïnga, kwan ömïa atye kï ngec më tïmö jami na papath më kwö.

Yodhi më pwonyo lwak kï bërö më kwan ömïö okelo alökalöka ï kabedo na mëwa n'orumowa.

Cïlïng lon könyö mon më cadhö wïl ka gïn oketho gïnï cïlïng ni ï tic më cath, ka ëmïögï ï yoo n'opore. Gïn tio gïnï ködë ï yore na papath

Jö më pacö twërö gïnï jükö awol më cem ï yoo nï myero ëcam cem na pod etedo ateda na nyen ëka ka mën obuto ëmür ökö ëka ëcam na lyeth ëka myero eumo wi cem.

Gin na kwokwota ï thuno ka dhanö mïö cak ba bedo ï thuno na bër mïö athïn two ka ba ëmak ka ba ënënö na bër pïën racö mërë tye nï karë nökënë thuno cülërë ökö naka wëkö ba athïn nwongo cak na bër.

Kwan ömïö arömö kwö kï dhanö na tye ka ngete na bër, kwan ömïa arömö kwö ï lobo mörö këkën, kwan ömïö arömö rïbö wat kï dhanö mörö këkën kede bed dhanö na tye ka ngeta onyo dhanö na tye na bor ï lobo nökënë.

Ëwö myero opimere ka ën ba ngeo kite two kome tye ködë myero öcïdh öcïdh öd yath opimere ka opimere dök obed dwethe adek dök opimere, myero opimere kidek mwaka acël.

Obedo më cülö ëthïnö ï cukul.

Jö më pacöna mïö gïnï cwak më tic both ëthïnö, mon, cwö më nënö nï kwan obedo gin na bër ëka gïn thon bino gïnï kanya acël më gërö cukul kï nënö nï ëtïmö jami mökö na mïö kwan k'ëthïnö bedo na bër kï kabedo na wan etye ïë

Gwërö jö kï pacö römö jükö römö jükö two ökö na nwongo ka two obino, nwongo jïï kïbëc tye kï kero na wëkö gïn jükö twogï ökö, cë gwërö jïï kï pacö bër rwök ka two mörö obino.

Kite jö më pacö römö jükö k'awol më cem kï ï pacö ënë nï myero epwony jïï kite na myero dhanö ögwökërë këdë, më arïö ecwodo mïtïng ëka ebolo kwir ëka ënënö nga n'obedo ajwök ka kwir omaki in ibedo ajwök ëka jïï myero ëgwökërë kodi rwök

Yoo n'ëcwö na tye ka tii römö tic ködë më gwökö gupu më kome na bër ënë obedo ryëryëö ler mërë ëka camö cem na papath na lübërë onyo na kelo yot kom.

Pïrë tëk rwök nï ëthïnö enyira myero ëköny korgï, gïn mene obed jö na cïdhö ï cukul, jö na marö cukul, tyeko cukul, ëka thon obed gïnï kï karë më nwongo tic.

Karë na an abedo kï yom cwiny na bër ï kom kwöna obedo karë na an apoth ködë ï mwaka na nyen pïën Obanga onwongo pod ögwöka më poth.